Andeha ilomagno amin'ny matsabôra na renirano aminay agny tsisy raha entigny, mandeha fao milomagno satria milomagno aminay hogny <hesitation> fa disadisaka de mandeha milomagno, na za nitsaka làlagna de mandeha milomagno, tsy d- tsy de misy raha lentigny entigny be fao fa zatra zany zahay.